yomile kusheshi kamito oko ifote yokuyo so kuwo gu oko otobi mo ida iyayezu ba oma a werele bww oto okele ko mbaetebwo otobwo okola kuye kwɔle gba emme ba epwo kitote kiwe ezu lemo ibiyayezu ba owoaure gba iyie oto-oko nnga domo ngoku ozɔnu nga domo mbedanga gba oshi anu yioko gba oshingole so kuwo gu kuye kwo gule kiyinba temo ozunya ozozu eyi ozuniya wa ozozu eyi udabawa udaba ki yinule ide kante mu kofi gu ɔnene mi kume wa apure adigbe to miyitu kolesesu momo ngo pwa gbami to oko ɔnene miyitu ko munyi gyifo gi ngo zamite mikiso migyi oko merege miyitu enzu bwɔle aku ezu bwɔkwɔ cure mito oka momo milo kyami ko mo cikin wuodeni akum Useni ekpa alakyo orevŋ kuvŋ ittah oshimi ebeh duk ese yi bwɔ mi wa viele miyiezu momo abamu kofi gun ɔne gba mima umme wubebe gba eshemi mikagyi ozumi wueyimomo ene umele esamba migyite kami fɔanuwu umme wuwede tɔ eyiya zamite umume wu ada ogbere a'a umme wa ada okomu a'a ummewu ada inuwa ummea eshemile mishila mi fɔanuwu tɔ ozuwufo ekuyo kuyotayi eyiyɔzangate gaskiya enzu baaba akur ezu ba kayi odamuwe mo tobi ozu koze ngo yoma kuyo awu igba ifote kagyi ozuwa ko ozuawn aku wanga kagyi ozama kagbe yowu kuyo kkagyi ezu wala Gba kagyi ozɔnu wu kda ku umme za kae fueyimeji ummele uyawutatayi nga ngo ku ummemore tayi nga koyoo gu ngo yosu ozawu be songa gbe yogun ozamu kawule sɔngo te aku umme wa ozelete enyiwu oyɔwute ummde ayi ofiamo tɔ momo ngo gbe ngo yimo gba ngo yo ozubakwɔ bafo kuyo tɔ ezubwɔle kwo <noise> mba mro ozuniyaba oyite so kuwa gu ozun yanbaffa ayikyi nga towu ummeba ewo kiya etuwumo ego mbafo kuma ummebe ewokiya otuwumo egomo keyi ngo wu ngo to ummeba ke ogba obyingo emu mudba tɔ ummenmi riye gyegyi mingyimo sokuw ga as <noise> in ngo ku ozɔnu gba ngo balu woshi ɔnu kwɔnyi kwɔle ngo loga tɔ after ngoyo ezubwɔle kuyo osungo iyaye mbaokolea oyikiya rikpikpenyi more ba oyite. Ko umebe ewokiya oyiya oza wu ototwego onakezu gu emebamo ogyi emeba lingo ma baɔnu osongo akayi umoko ɔgɔma bdawu anyi ngo gyite okokpayi lewoyi mo tu kuye gu ngo yewu mi gyigyi ma pwawume mayi arikee ngo ngomebebe wu kiya gyi ngo gyite okokpayile gyi mo awn gyi ngo gyite ifote ka wowughhy nga woamngyte ka pwawuma kayitute umokole aku yi migyi okokpayi kuye gu ngo yi mugyi okopany ngo le wo nuibuwo kiya gyiafote kawo le okokpayi mo ngɔ le wo miwomo akeyi aringo ngo vyeyimo da ngo ɔzɔnu de ngo vye ani ngoma okoma evye aniwuma amma iyi ngoyitute ngowoyi egomo ba ko ebo mogba nga gbe ewoyi ide kuma ungo kuye gu ngo yi me zomuyi akeyi uwu enekiya ngba edote emoyi balanga mo uwa enekiya egbakebo Ina gani inyi isheni ka bala yi bwɔkwɔ okokpayi ngoyi bale wu ngo muwu imulo kiya gyi bwɔbwɔ kiyitayimo ngo zala okokpayi. te tegba kiyile akeyi obugbanga akeyi lubwe esufo amma su keze da ekookpayii oyi yabam tayi gba azɔnu kiyi ya zule kule gufo ekokpayi koda ide ozate ozunya gba oyi ari akukpiri gba gba aka ezu baralemo igba iyi ozuwa buɔkwɔ awo mu ozuniyawe bwa eyikikwa so kuwo gu iyifo ekokpayi befo ekabawa okimi shosho ide gba ngo mi shosho gba ngo bwdu gba ngo yiidu mo akayi ngo mogba wu ɔnungo kila ummengo eyi mi bwalu shosho ke kama kuye gu eshemofo because kuche gole kungɔle ozu wu obawu la azuiki kahilemu she motayi aku imulo kuye gufo te apula ifulowa idegba apula ifulowa akeyi ngo ba ngo sabala irimo shoshosho

Mo azɔnu be kekevle eko ogyite ɔnɔne gbe ngo kpoo wule ɔne kwɔnyi okopayi eya alema ngoya nngo leuma ayanga alema aku nongome onyenye iyibwɔkwɔ okowefo wataka da ngoyimi gome oko kpayi edongomo ɔnyenye tayimo akeyi gbeynge dema gbadaga keyi ngoma inuyimawa binga keyi aku isote ngato ngango mobga nnyomogwu ying yimisoan ngawu akeyi enzuwunga gba ozangete okole akuwu ngo tomo okle ngo tomo de ga ngo te ekole bwɔ kwɔ eto ombu ɔnyenyetele ta iyi oyi misono ngo fo pwayifo tayi ngo gbeen gɔma so kuwo gu okokpayi bala ɔzɔnu gba nga gyi oko ɔne ifote yokuyo marimari tɔ iyokuyo gu ozuu gba ngo yole nngo adakiya ngoyi reshi bala ari yi okokpayi mo okokpayi eyi arikpenyi ajinzu ɔzɔte eto yepo iwu osomo so kiya gyi kifote yokuyo magyi ngo yokuyoghi ngo ngye ngo.